<hesitation> א וויין עפענער וויזוי ס'עפנט אויף ד- די דעקל פון די וויין איז. אז מ'דרייט עס אריין אין די דעקל וואס איז געמאכט פון פינזן האלץ ,און און אזוי צוביסלעך שלעפט מען עס ארויף און ס'שלעפט זיך, ס'- מ'שלעפט אזוי ווי ארויף די צוויי זאכן פון די זייטן און ס'שלעפט זיך אליין ארויס די גאנצע האלץ.